Sukup, sukup rigit um sukup petulat rigit yah eh gaji rigit yah nonak ireh sukup ayuk kuman ayuk um irei ayuk melakau ayuk kelatek ayuk oluek kuman keh

Jiak sekulah..konak sekulah tong..tong lobuk, tong inak..owk..ireh lobuk sekulah ulouk keh..yeng pun inouk inouk kesat neh..konak nat anah ireh lobuk, yeng keh bi keh anah ulouk kelunan terk..keh..akouk berharap keh eh awu..

Pun udey neh, eh sig sig sineh. Bareng eh jau tan ulouk. Mauk eh sig sig, yeng yan neh kunah ulouk. Keh udey neh. Udey langit, udey um udey langit ineh bi.

Akuk koluk main akeuk. Koluk main bon, koluk main takrau, koluk main badbinton. Niah akeuk pun masa pun ayuk kek, ayuk kik sukat main, ayuk kek sukat, ayuk kek sukat keletek. Yeng ineh adui uleuk, neuk uleuk. Keh. Yeng uleuk mukuk ngate dey uleuk jau batung.

pun, piak lobuk konak piak konyah, konak piak um konak piak..

Pun..konak piak um melayu, konak piak orang putih, konak piak um inouk ngaran neh..ireh ivan..ineh bi bengosak yah berajan tong sekulah..ireh anag da itouk..

Koluk kolong kaan, koluk kolong tulan, koluk kolong mabui, koluk ko- kolong inouk inouk tan kek eh yeng eh kelunan. Tulan konak ineh, koluk kolong asouk, mew.

[um]katewk.. katewk be',katewk penguman, katewk rigit..katewk inouk inouk ngan kelunan ireh, kelunan ireh, a'ung ireh, vik ulouk.. yah eh juk jin ulouk..yeng keh penganewk ulouk ayuk ulouk juk jiak konep, juk jiak piken..

um sat manouk matematik tong akouk. Ateg ateg- ateg sat lah dekuk yeng akouk mojam manouk matematik. Ineh lah dekuk kik juk- inouk ngaran neh, dekuk kik barak eh keh.

Penguman jiak yah monak wat yah konak erei- yah konak kanen, konak uveik, konak inouk-inouk yah sukat nouk ulouk, sukat kinan ulouk. Sukat erei ayuk ulouk ale'erk wat ale'erk gang ulouk. Kueh, inouk. Keh.

Koluk akouk menat ireh main badminton, koluk akouk nat ireh main bon, ineh koluk tan kik. Niah dan amik erei manouk kesomai konak sau erei, ineh eh keh ineh, sukat amik manouk, sukat amik um min. Keh. Ineh eh yah dalem main..

Pun. Adui me- me- mengase- me-

Yeng pun inouk nouk kik tong langit tenonu. Yah eh sukat nouk kik ineh, yan neh konak erei- dan yeng pun rigit yeng pun ineh sukat nanouk ulouk. Ulouk manouk erei- ulouk- ulouk sebayang, ulouk- ineh lah sebayang ngan Tuhan.

Lete'erk yah koluk kik? Koluk pe akouk tei- tei mengase. Koluk pe akouk- koluk pe akouk main-main yah eh- eh tong luvang lamin. Konak ulouk main um game tong pon, koluk kelete'erk, koluk padui keh.

Jakak langit neh, pun eh terk dak..pun eh, pun eh terk, pun eh tagak..keh, ineh eh..duwah duwah eh tong, tateg neh tong inak, tong ayuk amik.. keh..

Akouk koluk akouk pakey pon, pogeng akouk pakey pon, ayuk kik jiak nat, nat ade, nat tan kik sineh..nak peh keh, yeng pun akouk barak yeng koluk pakey tv,tajak kik yeng pun tv..ijin daven peh, koluk peh akouk pakey du'kuk neh ayuk kik mopuk daven

Aduhh, tai tong daleh kelunan neh, ayuk neuk nat konak tateq, konak kobau, konak udey urip kelunan tong daleh ireh, tong inak ireh keh ayuk uleuk peh, uleuk juk koluk pekalai, uleuk peh koluk um menat urip ireh, adui ireh, keroja ireh.

Koluk akouk melakau menyalau ineh, du'kuk tai menyalau ineh, mobet..erei.. piken sat..mobet piken yah pebareng..yah eh bi..bi..bi..mangerk..bi sat konep..

Koluk tan kik tong tv, akouk koluk nat sharukan. Sharukan iteuk ineh, jiak nat lakeik ineh. Bawai-bawai eh. Mojam eh manouk seritak ne. Mojam eh belakon seritak ne. Keh. Kolouk akouk ngan sharukan. Ineh lakeij yah koluk tan kik.

kitang lamin yah koluk kik, koluk manouk taben, koluk mengosat lamin, koluk manouk bunga, koluk manouk adui adui yah eh konak..ulouk um ulouk berosi lamin, ulouk manouk bunga itau itau

Ulouk tupat juk minak rigit itouk, keh ulouk..ulouk memolek barang, molek yah eh koluk..yah eh sukat monak urip ngan ulouk, keh..amai molek barang molek agup yah eh jau logah neh jin rigit ulouk..

um Tai lak banget, jian tai banget ineh. Koluk akouk tai lak banget, ayuk kek jian nat maten langit tai kedivak. Keh ayuk kik koluk tai lak banget. Ngah ineh, akouk tai lak be'ek itouk. Akouk koluk tai lak be'ek ineh ayuk kek mobet piken sat.

Owk, larui peh akouk yeng mojam yeng menosen. Konak amik bayan, konak amik monak um owk, monak sen ngan kelunan, konak amik bayan. Eh dai itouk, yeng ulouk bayan pakey daon sen ineh.

Adui nouk kik da itouk, yeng pun inouk adui kik...mukuk ngate..Tapik pun peh akouk manouk adui kik konak manouk kueh, manouk penguman, manouk adui yah tong lamin, akouk mopa lamin, poterk lamin, petome lamin..ineh bi adui kik, ineh bi keroja kik..keh..

Jiak ai iteuk. Ai iteuk eh pengou-ngou eh tenobang eh kojam ulouk. Pun eh sau, yeng pun ulouk pake ai. Ai iteuk kojam kik eh, ai jiak eh monak ulouk pongojam, monak ulouk pengingat eh.

penganouk kik pekosak penguman yan neh konak akouk mobah, konak akouk matok, konak akouk menyagah, keh akouk erei..pekosak penguman keik pekosak erei..berajak keik, keh ineh eh ineh

Yah sukat mipe akouk tong lamin, yan neh ijin daven neh, du'kuk inouk..du'kuk ijin daven itouk neh sukat pakey keik lobik, sukat pakey keik dalem...inouk ngaran neh..lobik lah akouk pakey..

Pun ke ireh monak penolong. Yah ireh maneuk jalan, maneuk erei, ayuk amik melakau. Inen neh ireh peritah monak amik erei kejiak ireh peritah ineh. Ireh solong jalan monak amik. Yah eh eh neuk ireh da ineh.

Ineh Shah Rukh Khan neh, koluk tan kik tong tv,du'kuk Shah Rukh Khan itouk ineh, jiak..ireh, erei..malak ulouk nat, meriyet ulouk nat, du'kuk neh bawai, du'kuk neh muat du'kuk jiak du'kuk neh megang du'kuk neh jiak lah..Jiak Shah Rukh Khan

Akouk koluk petiken, akouk petiken neh, dukuk kik..yeng akouk pinek piak, pinek tosog ineh bi..dan akouk pojah ngan kelunan, pinek piak, pinek tosog..ineh koleg kik..akouk koluk petiken ayuk kik ngeninik lagu, koluk petiken ayuk basak bup, koluk petiken ayuk, menyurat..ineh bi adui kik dan kik petiken..

um kejian ngan kesat. Kejian neh sukat ulouk manouk ineh erei basen, sukat ulouk manouk adui ineh erei jiak. Kesat nah ineh, inouk ngaran neh, lawu tasak lawu sat. Ngah ineh, man.

um Seritak yah konak sejarah. Sejarah itouk pinek seritak seritak ireh sau yah sukat tan ulouk, sukat kenojam- kojam ulouk, sukat keningat ulouk, sukat um tan ulouk tong bup konak ulouk berajan tong sejarah.

yah dalem keriyet kik ineh, niah akouk itouk nak tuan keroja adui ,ineh paling keriyet kik, akouk juk koluk pun adui, pun keroja pun yah sukat nanouk kik au itouk akouk koluk pun min tinen tamen keik melakau, keh